Nkaa mbanga wiima, ngnanta nhaajé diinka-njii-diinka jiinganane. Ka suuru dan i-imamburama nruu gnanta jaani, kaa jonguni, dii mbiidickma nruu gnanta kaa jiibni ni, iboojuma, ntiiséléma, nkaasulorama, buudena, azéyitima, nthiabma, iyongu imaatima déck déck ka kanra, dii miine dan iwanne ngnanta kanrani ni ka jongutini mbiri nkaa jiiganane mbiri iringi nhaajé, dii lungtanane yooma ila fuunune ni faak: nsuuamane, sawomane, ani yooma ifééni gambi, boobiyone an too déck-déck, ignanta saame ka mhaaré nkaa mbangema. Mbiri miine nkane nringi naaja diinka jiinganane, dii ngnootu ignii dan ignanta gniini ni mbiri inaaja diinka kuuméne déck-déck. Dii niirone danane, dii yooma nruu thiini nini mbiri iringi naaja, iwaana nu kanra nini ka jongutini, kaa dhocka nka bhuubuma, isametima, nkoolondu, séékérma, tinrima déck-déck ka jongu nini, dii iwiignema ngnanghta kanra nini biri Dii ntoogtuma mbiri iringi naaja, biri miine dan nringi naaja yicki ffinangh nka mbanga la ni. Niirone déck- déck, miina isaame kaasa niigi fiinane, ndari nlaa jongutini ni dii nka jiiganane. Nka mbanga antere wii la fur, nlaa fuune ka siitati niirone ka dhiiwo yicki nka mbangama antere wiimo laasa bhéck, antere-hiin nlaa fuu siitati niirane ka réétan go nkaa mbanga ndéémane tiitaanane, ghuna mbhééka fiinane nsaame ka rééta noo yicki nka mbangamo-wii-wii ruune laari. Kaa thianratini danane, kanré nyongu- iyongu imaati yune sangima ka dhocko, ka guungu, ka dhocka ignooju itiibade déck- déck antere wii mbanga kane nlaasa fur dii nka kuuméne, dii ka thiiganane déck- déck, ila fuu saame; i-yooma ibhéckni kaasa maaka miini ni mbhuughune mbangama mbhéékime ka guungu, ka suusétu, ka dhocka ignootu déck itiibane déck- déck. Ka mhaakamini ntoyitu dan, nruudutu déck- déck ka mhaakamini, mmiigne ruune